Okei, o peho event to nao na tea paku, o event o bera rakaha na tavus tea lotu kekesu. Menam pa naono, ena nau vai nao, o annivesary tea mamo`on, emam na naono tea, vadorana bon, menam pa gono study teabon, nubunubu menam pa gono vahabana omeho, menam pa paku ama si toho, ama toho tenam o mo`on <hesitation> a mamo`on teo annivesary tea mamo`on. Menam pa paku ama si toho tenam ama mo`on ama si va kokoia. ama hagi, hagi vakavara menam pa paku pete ama si toho vai tea nahunahu, tea toho, tea pire. Enam pa pire vakavara enam ann vai enam ann vakavara mena mararae teo bon tea mamo`on. Mararae vakavara menam paku a mamihu hagi, ama tabae ama tohotea ma mo`on. Erau enam noma vaha, tauravi vai enam vos vaha vai ma enam he o mararae venei enam pa take part u tea. Beo event tea mamo`on tenam tea church, o womens fellowship enam pa paku mau o vagum bona tea mararae- tea pate mararae, o womens fellowship tenam, o annivesary tenam roho, menam pa nao tea celebrate o annivesary tenam o mama, mena pa paku vakavara vaha ma si sinivi tenam, menam pa vos voha van, eveiei o si vahutate tenam teo peho event topa tarau na menam pa nao tea attend o event bona. Eva koai o si vahutate tena va tebona.